Gny tekniky ampiasaiko zao mba hoe ampihena siramamy am'hany ataoko zao, ohatra zao mihina vo- mihina vosk- voankazo regny, tsy asiàko siramamy satria regny fa misy siramamy avao agnatin’regny, siramamy naturel. De ohatry koa zao hoe mihinam-bary isan’andro regny, mba ovaivaiko zany hoe maraindray ohatra hoe zao mihina voankazo avao de atoandro mihinam-bary de hariva ohatra hoe mihina lasopy.